E lisoto ɗo marefuji sappo, fuɗɗiren <hesitation> illa burkol fanɗungo kon, ko itere wawi yogo. Mettelol, nyukol, kurkutu, musuru, rawanu, be'a, bala, babba, fuccu, <hesitation> nagge, geloba.